Ɓoggol leydi, ko ŋaarata ka ɓaleewa, koorooru, e ndaamaari ɗii miccititoomi. Ɓeydude hen <hesitation> foskere. <hesitation> <laughs> <hesitation> Ɗii nii non.